Eba ɔman Ghana mu a <hesitation> abosoom a mpɛn pii no ayɛ ɔhyew ba paa yɛ Ebɔw kosi Ebɔwbira dɛm abosoom ebien yi de ayɛ a ɔhyew dze nyimpa ankasa. Nna abosoom a ihu dɛ <noise> asaase wow <hesitation> kyerɛ dɛ e- e- nntse mframa mpo ne nka beebia ayɛ kɛsɛɛ eyɛ Mumu kosi Kwakwa bosoom no mu. Ɔno na yɛse ɔpɛ aba ɔpɛ ber esi no. Nna aber a awɔw ba paa yɛ Ayɛwoho kosi Fankwa bosoom no. Na a abosoom a nsu tɔ wɔ mu paa yɛ bosoom Obiradzi nna bosoom a ɔyɛ Fankwa dɛm aber no ayɛ nsu tɔ papaapa wɔ ɔman Ghana m'.